Han sian twa mibini a ma <hesitation> tasari lowɛ tasari lowɛ <hesitation> ni bɛrɛ o fil la zo mi dia awe li a li kuran na to hanu doso zo mini yi mu ɲu'i zo uwa ni yi to mu we subari mu ɲu to bun we subari mu ɲu ni cunu mi <hesitation> yoroni cruru yoroni nɛ dan mi ci ji a'a curan midepe we marshera mu bera ra o bɛ mare